عشان تغير مصباح كهربائي اطفئ الكهرباء انتظر شوي استخدم قفازات <hesitation> لنزع المصباح القديم وفك المصباح القديم ركب المصباح الجديد شغل الكهربا اختار المصباح تأكد ان المصباح شغال ويفتح في الزر وهكذا تكون غيرت المصباح الكهربائي.